Ma pulidé 'na stansia ëntarìa avei ün aspirapuer decent che a sìa valid, comuncue ën cumersi a s'na tröva diversi diversi tipi e niente aspiré a s'pölu duvrese sia le spasule cun l'aspirapuer tacà ch'a gava vìa prima tüta purcherìa zura ël paviment ch'al e ën po pi dür e pöi ël rest a aspira